هل تفضل الطهي وتناول الطعام بالمنزل أم الذهاب إلى مطعم؟ أفضّل الطبخ وأكل الأكل بالبيت لأن الأكل بالبيت يكون أنظف وألذ، ودايم فيه جو عائلي حميم الطبخ يعطيك فرصة تبدع وتتحكم باللي تحبه بطريقتك أما المطعم، حلو للتغيير، بس ما فيه دفا البيت وجوه